اول حاجة <noise> هتدخل على تطبيق جوجل بلاي وهتتك على خانة البحث وتكتب اسم التطبيق اللي انت عايز تنزله <hesitation> بعد كده هيظهرلك <hesitation> تطبيقات كتير هتختار منهم الأنسب ليك والأريح لأنك تستخدمه وبعد كده هتدخل على التطبيق ده تختاره وهتتك تنزيل هينزل على الاعدادات في الجهاز وهتدخل تثبته <noise> وهيتثبت على الجهاز.